Muundi ujue yasaidira mambo yamema sanji, gutare gweifuga, uuze upate da hela yotumia, kwatite harasinja uri, utije unanili ule unanili mundero. <hesitation> jiramsandajacho kuna nanili udizore <hesitation> masusu yara, kamauri <hesitation> urire nawari ikusaidire sikuna mbari igedon.